Ikhúúnꞌlo̱ꞌ xu̱kú tsí namíño̱ꞌ ene̱, ikhaa ñajuun mbáa xede̱, namíñu̱ꞌ eꞌne xúkú tsúꞌkhue̱n, indo̱ó ma̱ra̱ꞌa̱ inuu̱, phú namíñu̱ꞌ ini̱i̱, khá ma̱ga̱taꞌa̱a̱ awúunꞌ, o náá rí ma̱ꞌñiꞌ, <noise> rúꞌkhue̱n eꞌne xu̱kú tsúꞌkhue̱n, <hesitation> namíñu̱ꞌ mi̱ndaꞌkho xu̱kú tsúꞌkhue̱n. Xúꞌkhue̱n máꞌ i̱mba̱a̱ xu̱kú tsí mbiꞌyuu a̱bo̱ꞌ tsí nu̱xma̱tha mi̱jna̱, namíñu̱ꞌ ene̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n n <hesitation> uu ri naꞌkhui̱i̱ nda̱a̱ thanuu̱, ma̱ja̱ñuu̱ x̱abo̱ gaꞌnii̱ xí na̱ꞌkhu̱u̱. Júwá máꞌ tsí ra̱geꞌdoo guéño ri xkawe̱ꞌ rawúu̱n rí mbiꞌyuu rí xkawe̱ꞌ rawuu̱n, pero naꞌne máꞌ tsiake̱ rí namíñu̱ꞌ eꞌne xu̱kú tsúꞌkhue̱n tsí a̱bo̱ꞌ, ndayo̱o̱ mejór, na̱xíya̱a̱lo̱ꞌ porke <hesitation> rí mi̱khui̱ꞌ rá, a̱ꞌkhue̱n juun ma̱ꞌne rí, tsíyo̱ꞌ rí ma̱ki̱jmaa̱ nakhú, nimbá parte̱. Ná nda̱yo̱o̱lo̱ꞌ na̱ga̱yú o xí na̱ꞌngo̱ꞌ ma̱xíyaa̱, rúꞌkhue̱n ñajuun ga̱jma̱á ñajuun tsí a̱bo̱ꞌ, <noise> n <hesitation> uu rúꞌkhue̱n jngó, namíñuꞌ iꞌnii̱. i̱mba̱a̱ xu̱kú tsí nutháán xa̱bo̱ i̱ndi̱í, i̱ndi̱í tsí <hesitation> ndawi̱i̱n guíñii ge̱jioꞌ pero juwee̱ꞌ ná júba̱, ná na̱nguá igóó xabo̱, a̱ꞌkhue̱n xatáa̱ tsí mbiꞌyuu i̱ndi̱í, i̱ndi̱í tsúꞌhue̱n naꞌkhu̱ún xede̱, naꞌkhu̱ún tsí mbiꞌñúú xtángidi jamí naꞌkhuu̱n a̱ña̱ꞌ. Asndo náá máꞌ xu̱kú naꞌkhuu̱n ja, mi̱khu̱u̱ máꞌ xa̱bo̱, rúꞌkhue̱n namíñuꞌ xí ma̱ꞌgá ná xtáa tsí mbiꞌyuu i̱ndi̱í, pero janíí xtáa̱ ndayoo̱, pero namíñu̱ꞌ ene̱ tsí i̱ndi̱í mangaa. Xóma̱ꞌ tsí a̱bo̱ꞌ juwée̱ꞌ ná, asndo náá máꞌ júwá tsúꞌkhue̱n rá, júwee̱ꞌ ná ja̱mba̱a̱, júwee̱ꞌ ná xanáá júwee̱ asnd́ mbá xúgíí parte. Júwá tsí mbiꞌñúú a̱bo̱ꞌ asndo náá máꞌ júwée̱ꞌ. Xede̱ rá, xu̱kú máꞌ kiraꞌdiin ma ñajúu̱n, pero namíñalóꞌ iꞌnii̱ mangaa̱. Xkuaꞌniúú xu̱kú tsí namíñu̱ꞌ. Asndo xu̱wán jayu tsí xkawi̱i̱ꞌ, xúwán tsí tsindxawá mangaa ma̱ꞌkha̱, mangaa máꞌ tsúꞌkhue̱n namíñu̱ꞌ eꞌne. Na̱ꞌkhe̱e̱ na̱ki̱jmaa̱ nakhuáaꞌ ma̱ru̱thii̱n. A̱ga jayu, namíñu̱ꞌ máꞌ eꞌne a̱ga, xí mi̱khua̱a̱ꞌ a̱ga, gakhi̱i̱ xkawe̱ꞌ rawuun tsí a̱ga mangaa, ma̱ki̱jmaa̱ nakhuáaꞌ mi̱khui̱i̱, júwá tsí namangu̱únꞌ, khajngó namíñu̱ꞌ máꞌ ene̱ a̱ga̱. Na̱nguá máꞌ <hesitation> mi̱dxo̱ꞌ ma̱ngriga̱a̱ꞌ inuu̱, jañii a̱kia̱a̱nꞌ déjngó. N <hesitation> uu rí namanguu̱nꞌ mangii̱n. Júwá iꞌwíin xu̱kú mangaa tsí, i̱ꞌwíin máꞌ xu̱kú xáná, xóo xo̱we̱, ga̱yú i̱ꞌwíin xu̱kú, xí ma̱tru̱gi̱i̱n máꞌ tsúꞌkhue̱n mangaa, ma̱ki̱jmii̱n máꞌ xtáa mangii̱n, asndo náá máꞌ tsí xu̱kú ma̱ki̱jmii̱ xtáaꞌ asndo búrro̱ jayu, ma̱xánújngaaꞌ inuu rí déjuun rí ma̱kiꞌjmaa̱ xtáaꞌ júwá búrro̱ tsí naꞌpho̱. Mangiin máꞌ tsúꞌkhue̱n namíñu̱ꞌ máꞌ ene̱ jun, guáyo̱ jayu, ma̱goo mapraꞌáa̱n xí ma̱nújgaa níjñuu̱, xu̱kú namangu̱ún ñajúu̱n, n <hesitation> uu rúꞌkhue̱n jngó, namíñu̱ꞌ ene̱. Mbáꞌa inii xu̱kú tsúꞌkhue̱n, asndo <hesitation> máꞌ rundú máꞌ jayu ma̱goo maxnáaꞌ tsí nda̱a̱ ajngóo ma̱ꞌkhe̱e̱ nijñaa̱ꞌ maxnáa̱ꞌ mangaa̱, nune̱ máꞌ, nune̱ máaꞌ xkawe̱ꞌ xu̱kú tsúꞌkhue̱n mangiin, mbaꞌa inúú xu̱kú tsí nune̱, tsí namangu̱ún ngrigu̱ún. <hesitation> mbá xkuaꞌniúú xu̱kú tsí nda̱yo̱o̱ ikhúúnꞌ rí namíñuꞌ ene̱.